Makir, foɗu, ntufu, kwa, murfai, nchisu, multhai, komai, tan, suɗai, makir, foɗu, ntufu, nkwa, murfai, nchisu, multhai kumae, tan, suɗai, makir, foɗu, ntufu, nkwa, murfaa, nchisu, multhae, kumae, tan, suɗai, makir, foɗu, ntufu, nkwa, murfai, nchisu, multhae, kumae, tan, suɗai, makir, foɗu, ntufu, nkwa, murfai, nchisu, multhae, kumae, tan, suɗai, makir, foɗu, ntufu, nkwa, murfai, nchisu, multhae, kumae, tan, suɗai, makir